glasi wanou a benɛ frigo i mi o se ni zin mi zu um o ma o ɲu yan mana a cɛ ɲumo na oyi ca mu ɲubo a mazo deni ni frigoye ɛrira betin walima bena oma mi a o dji glasi o frigo